जो ये जानवर होवे नि ये एक दूसरा से बहुत कुछ सीख सके। अपन गावा में रेवा वहां अपन जानवर पाला, उन्हें अपन सब तरह से खिलवा पिलवा और उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखा तो वे बहुत कुछ सीके। जसआ जसआ अपन करा नि वे भी अपनी नकल करभआ लाग जावे। जसा की गाय, बकरी, भेस होवे उन्हें अपन पाला ये सब जानवर अपनी नकल करवा लाग जावे। इनको भी एक परिवार होवे जिसे ये सब सीख जावे।